אס־סְבַאח, כּנפִיק מע־סבְעַה דיאל א־סבַאח, אול חאג'ה כּנשרב כּאס דיאל למא, מִנבּעְד כּנדִיר שוויה דיאל רִיַאצַה ח'פִיפה או א־סטְרִישִין, חוולי מע א־תְמניה ד־סבַאח, כּנפטר בּשי חאג'ה ח'פִיפה בּחאל ח'בז מע אתַאי או לְקַהווה, וּאַחְיַאנַאן יַאגורְת או פְוָואקֵה. נהאר מן א־תְסְעוד חְתַא לְוַאחְדַה בּעְד א־זוואל, כּנכון ח'דאאם, אימא פי לְמכְתַב או פי דדַאר עאלַא חְסאב לְח'דְמַה. מע לְוַאחְדַה וּנוס כּנַאחְ'ד לְע'דַא: שי טאז'ין, חְרִירַה, וּלא כּוסכּוס נהאר לְג'מְעַה. לְעְשִיַה מן מִנבּעְד לְע'דַא כּנרתַאח שוויה, רֻבַמַא כּנדִיר קַילוּלה סְגִ'ירה. מן א־רְבְעַה חְתַא לְסְבְעַה, כּנרג'ע נְחְדֶם שוויה, וּנְקְדִי אַעְרָאץ. פי לְמְסַאעִי מע א־תְמניה כּנדִיר לְעְשַא: שי חאג'ה ח'פִיפה בּחאל שורְבַה, ביד או סלטַה. לְלִיל, מן מִנבּעְד כּנרתַאח, כּנקְרא שוויה, כּנתְפרַג שי חאג'ה זוינַה, מִנבּעְד לְחְדַאש וּלא תְנַאש כּנמשִי נְנַעְס.